أكثر شيء غريب حصل في حياتي إني طحت من الدريشة، ونزلت سليمة ما فيني إلا العافية، ولا فيني أي شيء، ولا صار لي أي شيء، نزلت سليمة، <hesitation> فيني خدش، وكان هذا وكان هذا الشيء مرة غريب إنه يصير.